bëg xkiꞌn kwaꞌ pxiꞌd gikma wen xkiꞌn lëꞌkga izobma kwidad xkuꞌn sënma bëg dzekna xnuse kwaꞌ bëg pxiꞌd saꞌngl diꞌltse noꞌnda isëꞌma bëg lëd gikma lëꞌkga nikl gakda kwaꞌ bëg pxiꞌd gikma. <noise>